ايضا الأقصاد و المالية هي مادة مهمة لأن العالم كله في اقتصاد في تطور الأقتصاد و جلب المال فلمن اني يكون عندي المعلومات الكافية حول هذي الدراسات فسيكون عندي الدراية الكاملة حول اقتصاد الدولة حول اقتصاد الي ديصير بلعالم و التحويلات المالية ايضا.